Boo koy def mooy dangaa jël téléphone bi nga wan xale bi, nga wan xale bi naka lañ ko ampullate <hesitation> comme button bii <noise> mooy taal <noise> button bii mooy fay, soo buggee call dangaa ñu bës fii nii mu indi la number yi ngaa call nga bës number bi nga dial soo paree fii ngay bës mu call; soo waxee ba pare <noise> téléphone fii dafa am lu red lu xonk foofu ngay bës call bi dog. <noise> Waa léegi soo buggee call(aat) fii ngay ñëwaat, dial call yi nga xool number bii nii nga call, soo buggee mun ngaa dem si number su fekkee number bu nekkul dial call nga dem si sa contacts yi nga wan ko contacts bi tur bii la <noise> dinga ko mun a call, su fekkee danga bugg a play game, mun ngaa dem si game si mickey mange, walla waa <hesitation> spider man, walla nga wan ko ne ko dañoo play game dem si youtube bi wan ko nu mu play game. Moom xam na game yii la war a seetaan nga seet ko sa téléphone bi game bi case am na yooyu, age bu nekk am na nga wan ko age bii bii la xoolaat age bii bii laa xoolaat. Su fekkee mu ngee dem school nga wan ko mu jàngee one, two, three, a, b, c su fekkee dafa dem daara nga wan ko ni muy jàngee, nu muy jullee yëpp am na si.